Za mahay mamatotro kravaty, ten̈a aiko ndraiky, ny zanako tia man̈ano kravaty kô fa mandeha leglizy ndraiky ramoseko, irô tsy tsy tapaka feky reo man̈ano kravaty kô fa mande leglizy an̈y zay bôka ten̈a ahaizako man̈ano izy io, tsisy olo an̈ano izy bôka ramoseko tsy mahay man̈ano dônko ze za tsy maintsy mian̈atra man̈ano izy.